A dizu chë le arëze a fan ben a i öi e le carote e cunosu pa d'autri cibi ch'a fan ben a la al vista mach cunosu mach cuesti